मोर् मन पर्ना खाना कह्लेक दाल, भात आऊ सिकार तेना है। तभिमारे यह्मा लग्ना समान कह्लेक भातके तहिन चाउर। आऊ रोटीके तहिन पिसान। उस्ती कर्के तेनामे लग्ना समान चाहिँ सुरुमेते हुइगेल सिकार। तौके ओह्मा डर्ना मरमसला तेल, नोन, मिर्चा, जिरा, धनियाँ, तेजपत्ता, दालचिनी, सुकमेल, कालीमिर्च, हर्दि, हरियर धनियाँ आदि।